el q'an xe' ela' <hesitation> rajawxiik qatijan wuxu' qake'ej pi ke'b'al re qatijan renejeel q'iij xa' kela' qas otz, kirsuk'b'a' b'aq'wach wuxu' kiya' chek saqa'n richoq'ab' re b'aq'qawach re qaj otz kajka'yek <noise> o qil jun chetaq